Дар як деҳа писарбачае бо номи Шаҳром зиндагӣ мекард. Як рӯз, ӯ пай бурд, ки касе аз пасаш меравад. Ҳар шаб, вақте торик мешуд, як фигураи сиёҳпӯш оромона ӯро таъқиб мекард. Шаҳром ба пирони деҳа муроҷиат кард. Онҳо гуфтанд, ки шояд ин Сояи гуноҳҳои уст.